هلّأ تنكة الأوكسجين هيّ شي كتير <noise> مهم <hesitation> خصوصي بالقطاع الصحّي. يعني بالمستشفيات المرضى الّي بي حاجة لأوكسجين فا بالمُستشفى مسلاً أنا كنت اشتغل بالمستشفى كنّا نستعمل <hesitation> تنكات الأوكسجين مسلاً بدنا ننقُل مريض من الأوضى بدنا ناخدو على غرفة السّونار أو غرفة التّصوير المقطعي، وهيدا المريض حاطت أنبوب وعلى أوكسجين صِناعي بي ألب الغُرفة، وهيدا الأوكسجين الصناعي موصول بالحيط. هلّأ أنا إذا بفصله عن الحيط بدّي نزّل المريض لتحت بي حاجة أنا لا <hesitation> شي يمدني بالأوكسجين، فا بيكون في هول الأوكسجين ta- tanks أو ال <hesitation> تنكات الأوكسجين <hesitation> بي ألبُن معباين مضغوطين بي أوكسجين والُن عيار. و فا أنا بتأكّد إنّو العيار فيا مليان عيارا عالي، وبوصلا محل ما كنت <hesitation> واصلة الأنبوب للحيط بوصله بي تنكة الأوكسجين. فا أنا بتأكّد <noise> إنّو المريض عم يوصله أوكسجين بين ما نئلته من أوضى لا أوضى. بي حالات تانية مسلاً بيي أنا كان بالبيت وبي حاجة لأوكسجين لأنوا كان معو مرض بي رواياه، <hesitation> وهيدا ال- والرّواية عنده ما عم تشتغل منيح، فا ما- ما عم تمتص الأوكسجين موجود بالهوا اللّي هوّ بس وحدة وعشرين بالميّة من الهوا. فا كان بي حاجة إنّو ياخُد مصدر زيادة من الأوكسجين، فا جبنالو كمان تنكة أوكسجين كبيرة وكنّا نعبيا كل يومين تلاته. حطيناها بي أوضتو و وصّلنالو أنبوب أوكسجين على مناخيرو كرمال يكون عم يعني نسبة الأوكسجين الّي هوّ بحاجة إلا مسلاً أربعين بالميّة الهوا موجود بس وحدة وعشرين بالميّة فا كانت أنبوبة الأوكسجين هوّ مصدر إلو كرمال ياخُد زيادة أوكسجين اللّي هوّ بحاجة إلا، <hesitation> فا في كتير مُرضى بيستعملو الأوكسجين مش بس المستشفيات بتستعمل كمان برّا المستشفيات يعني المُرضى الّي هنّي بي بيوتا وبي حاجة لا أوكسجين دائم طول حياتُن. فا <hesitation> أي أمبوبة الأوكسجين شي كتير مهم خصوصي للمرضى.